Hozirgi kunda mushiklar burgalar, tasmasmo parazitlar va afsuski tez-tez ortiqcha vazim muammolaridan aziyat chekishmoqda. Bu kasalliklarning alomatlari ravshan bo'lib, ularni sezgan zaqoti veterinar huzuriga borishingiz tavsiya qilinadi.